Unú bënim injí, bíbí káampára bënim injí, kándo: dejá ţí manjakú, bënim jábiyar bëdukádu bandi. Onú pëëyárul, ngëëluwir ngëënkaru ngiikáyarëngi bënim, ngëënginj bañaan binkí láyarëbëki forëtu. Kaankiyandul cosan bañaan dëlaa ab mbandi. Abaanţísëbuţ, umbandi bëkël untamb, búku ţënk <hesitation> inţúwári luwírabá, ibáac luwírabá pur pëëweentaanan banţoŋ. Këënjúnkan bëeţ bëkël búundeela bëliyëng, búundeela. Iyo pëërepaarasiyoŋ uyaŋ. Pëëfëër injí pimpi amaaño káneejëpël <hesitation> píntáarëpël, káandekooripël. Unjá náaneejënţipël nijáa haa mácálá pëëfër námaño awara waw. Á <hesitation> bënim joon baande butakala, dú resepsyoŋ kikërna námaña, kábas káatarëkún, këëndekoorira dekoorasiyoŋdan úncum dúncum untabël kaanando búusef dul waw. ucíláari namaña, baawootes, búu pëëreesaŋtir cosan. Cosan já manjaku uki udukawinkë kakiya legi pëëreesaŋtir dël.